<noise> am da afatoe me, selewuo taisa. Selawuo taisa hua anin, seliba. Hoy meno, seliba ho'mo. Ni esi woy hinamdu ufayaa. Hua ma amda afatoy me sihili senines, seliba foy'me ho ai se esiwuhi, se ese lai ufaya hua' anin, hoeme amhuna. Am huna tuway hee, am huna tuwaya sef, am use'enin. Am'ulikee. Am'ilke ra'i inteme, eray im'ibke ra'i inteme sef, amhuna es enin sef. Amhuna ra'i intememe sefuu, amhuse' nine, amhuna tuway rese'en taiseste, kala tubeste, hoam hunara'a. Amda efe semel, awoy isen ho'eme mhuna nikaa. Ame suda amisena mun lisenine ho'enika, amho'e hua ho'em hua. Am haka leira masaa, amhuna na amda hakem, ham asya amda muneine, tuamda efee, tuamda yanane huam ayi.